Xúge̱ꞌ ma̱than rí drígu̱ún a̱kuáan, a̱kuáan, a̱kuáan tsí mba̱ꞌu̱u̱n a̱kuáan arriérra̱, a̱kuáan tsúꞌkhue̱n none̱ rí minuꞌwiin xu̱kú tsúꞌkhue̱n, naꞌphi̱i̱ inúu ixe̱ náduun, inúu ixe̱ lemó, nuraxi̱i̱ xúgíí inúu iná, iná rúꞌkhue̱n. Nagóó juduu̱n, rúꞌkhue̱n nuni̱i̱ ndii̱nꞌ rí komída̱ rí dríguu̱n ikhii̱n naꞌphi̱i̱, guanitsu dríguu̱n ikhii̱n gúꞌthanlóꞌ rá. Xó inúu ixe̱ limó, inúu ixe̱ dríñáꞌ, inúu ixe̱ mango, asndo náá máꞌ ndasko̱ꞌ iyáa̱ ikhii̱n, inúu re̱ꞌe̱, ixe̱ re̱ꞌe̱ <noise> mangaa rúꞌkhue̱n, naꞌphi̱i̱, mbroꞌon igájnúú xu̱kú tsúꞌkhue̱n. <noise> ná iñá gíꞌ i̱ñúu̱ꞌ, iñá rawuu̱n, a̱ꞌkhue̱n nagájnuu̱, asndo náá máꞌ triga̱, iñúu̱ ini̱i̱, nagóó rodee̱, nu̱ru̱thii̱n iná, nagua juda̱a̱n ná iñúu̱. Xí kuíje̱ ixí, xí kuíje̱ majan, xí kuíje̱, ríga̱ ñu̱u̱ ná rí guꞌwá na̱thúu̱n máꞌ ikhín ekhoo egóo̱, na- nagóó juduu̱n, tsíꞌphi̱i̱ má ne̱, rí naguwá judúu̱n ne̱ ná rí iñúu̱ ná i̱yi̱i̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n naguwá judúu̱n. Na̱ka̱a ne̱ ná awúun iñá ikhíin nuni̱i̱ maꞌgoo̱ kósa̱ rí nagóó judúu̱n naꞌga ne̱. Ríga̱ i̱mba̱ rí naꞌphi̱i̱ ikhii̱n rí ndaꞌya ná awúun rí naꞌgoo kósa̱ rí naꞌphi̱i̱ a̱ꞌkhue̱n rí nagóó judúu̱n, rúꞌkhue̱n ñajuun rí guanitsu dríguu̱n ikhii̱n. Pero ikhiin máꞌ tsí a̱ꞌkuáan a̱ꞌkhue̱n, none̱ nagaꞌnuu xu̱kú tsí nuthúu̱n á i̱jíi̱n ikhii̱n ñajúún, mbíin xu̱kú tsí nuthúu̱n a̱ña. A̱ña tsúꞌkhue̱n tsúꞌkhue̱n <hesitation> nagaꞌnuu wéje̱ mbá tsigu nagaꞌnuu xu̱kú tsúꞌkhue̱n, rí mbá tsigu igaꞌnuu̱ a̱ꞌkhue̱n nagajnúu̱. Tiémpo̱ rí na̱ráka tháan ruꞌwa, a̱ꞌkhue̱n nagájnúu̱, na̱ge̱ꞌe̱ mbá mbiꞌi rí nagajnúu̱ nduyáa̱ ikhii̱n. <hesitation> mbóó kothon igajnúu̱ mbá xúgíi̱n, xúgíí júba̱ xúgíí, nagajúú xu̱kú tsúꞌkhue̱n. Nuratuun xa̱bo̱, phú ndasku̱u̱nꞌ xu̱kú tsúꞌkhue̱n, a̱ña mbiꞌñúú xu̱kú tsúꞌkhue̱n. <hesitation> xúꞌkhue̱n xúgíí tsí i̱ji̱i̱n tsúꞌkhue̱n nuxni̱ꞌtsuu̱n rúꞌkhue̱n ñajuun rí nu̱ruthii̱n iná, nagóó juduu̱n, tsúꞌkhue̱n i̱jíi̱n ikhii̱n, nagóó juduu̱n ná rí iñúu̱ꞌ, ná rí gíꞌ i̱ye̱e̱ drígúu̱n. Rúꞌkhue̱n nune̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n. Minuꞌwíi̱nꞌ pero phú ndaskuu̱nꞌ i̱jíi̱n ikhii̱n tsí mbiꞌñúú a̱ña, phú n <hesitation> úú i̱ngu̱juíi̱n xúge̱ꞌ mbiꞌi ri xúge̱ꞌ, rí wajiúú tsígu̱ma̱ nuu̱nꞌ guéño i̱jíi̱n, ndawa̱a̱ tsiꞌph́uu̱n i̱ndo̱ó máꞌ xa̱bo̱ tsí me̱ꞌpha̱a̱ ge̱jioꞌ xa̱bo̱ júba̱ gejioꞌ naꞌphúu̱n pero ri wajiúú tsíꞌphuu̱n xu̱kú tsúꞌkhue̱n. Xúge̱ꞌ rí asndo nitangu̱júún ná xuajen, ná xuejen gúbíí nitangu̱júún xu̱kú tsúꞌkhue̱n, tsí mbiꞌñúú aña a̱ꞌkhue̱n. Mbá xkuaꞌnii ñajun no̱ne̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n, rí minuꞌwii̱n jamí ndaski̱i̱n.